Mila amporisihina ny za madinika hagnano fanatanjahan-tena kokoa satria mba hagnavoarana ny fagnahiny voalohany ndrindra de hanatanjahana ny teneny hanabeazana ny tenany ny vatanany zany e. Zay!